Ave, hebreru me cai dos recordanças ala cabeça. Un día bien tristi, que hue quandu murió mi pairi queríu, un quinzi de hebreru i l'otru pos es un poquinu más agradabli qu'es el día de San Bras que tenemus la tradición de hazel una lumbri, la velá, ondi quemamus tolo antigu, i mos espurechamus i le damus la despeía al iviernu porque la primavera ya se prencipia a sentil en el airi.